Karazana satroka misy ah ny satroka bà fiplakena volo izy io na fanaovana amin'ny rehefa andro mangatsiaka de misy ah ny kasikety anaovana rehefa mandendeha ,de misy ah ny satroka penjy na ny satroka tsihy ah fentina makany an-tsaha, de misy ny satroka lamba <hesitation> fetina rehefa mandeha mivavaka na mamonjy fety.